கயிறு வண்டிகள் குறிப்பாக தொல்லை தாங்குதல். மற்றும் பாதுகாப்பு திறனுக்கு சிறந்த உயிரினங்களாக. அறியப்படுகின்றன அவற்றின் குறைந்த எடை. புறநிலை மற்றும் நீச்சல் மூலம் அவர்கள் நீருக்குள் நன்கு. எளிதாக நகர முடியும் குறிப்பாக அவர்கள் தங்கள். தூரத்தை நீக்கி அல்லது மாட்டி தவிர்க்கக் கூடிய திறனுடன். பொருந்தியிருக்கும் திசை மாற்றம் மற்றும் திறமையான. கொட்டும் பாணிகள் மற்ற விலங்குகளிடையே தங்களை. பாதுகாப்பாக வைக்க உதவுகின்றன.